Iha yanda yunu kuinré yanda iin tuta ta chicha'a nda teñañan ña'a un ya ñuan yunene jun, yeneme ye kuia ujun te ndio ya'a yuku nakan chén yuku tenaña chiki va'a nika'a, jeinña yuku yuku minuu nua ian yee jun va'a jun ye yingui, yinkutu yenku tukume konden yuté ña'a te jun ndije ya'a yunuavi nuu ye iho nunde kanre nadamas.